ارے میاں رینبو کا ہر رنگ ایک فلاور سے ملتا۔ کیسا بولے تو لال رنگ بولے تو سب سے پہلے آتا گلاب۔ ارے عشق کی محبت کا کنگ ہے گلاب، پھر آتا نارنگی رنگ۔ نارنگی <hesitation> کا پتہ کیا ہے بولے تو گیندا پھول۔ شادی بیاہ میں فل ڈیکوریشن کے لیے یوز کرتے۔ پھر پیلا رنگ کا کام کیا ہے بولے تو سورج مکھی مست بڑا اور فل سنشائن والا رہتا۔ اب ہرا رنگ میں <hesitation> تھوڑا ریر ہے لیکن ملتا۔ گرین <hesitation> کرسانتھیمم جو گارڈن میں اکدم رائل دیکھتا ہے۔ اور پھر نیلا رنگ تو اپنا بلیو بیل ہے، پھول کیوٹ سا لگتا، کارٹون کے پھول کے جیسا دیکھتا۔ انڈیگو <hesitation> شیڈ کا اس کا جو کلر ہے وہ <hesitation> آئرس سے زیادہ ملتا، سٹائلش اور کلاسی ہے اکدم۔ اور لاسٹ میں وائلٹ رنگ کا تو سب کو پسند ہے، لیونڈر فریگرنس ایسی دماغ ریلیکس ہوتا۔ پوچھو مت، سمجھ لے بھائی، رینبو اگر آسمان میں دکھتا تو گارڈن میں یہ فلاورز رینبو کا اصلی ٹیم بنا کے کھڑے ہو جاتے۔ سمجھ رہے نا۔